गेनेतिचल्ल्य् मोदिफिएद् हुमन्स् क <hesitation> मन्से। ससएनि गेनेतिचल्ल्य् जि मन्से अदल्नि प्रएच्तिओनै मन्से जिन् स्त्य्ले भिकौ। छ्हन्गेस् कलम् नैव मोदिफिएद् कलम् नैव भिकौ। <hesitation> गेनेतिचल् इन्तेर्फेरेन्चे कलम् नैव मन्से नि नतुरे क जि मन्से छन्गे कलम् नैव <hesitation> भिकौ अदल्न। भेन् कलम् नैव नैजदेब फोर्बिद्देन् कलम् नैजदेब। <hesitation> करन् भिय हुमन् लिफे नि <hesitation> थक मन्से रिक्स् थैय जि हेतु लिफे-अ बोइन भि मन्से। <hesitation> गोद्ने प्रए <hesitation> तो भिकौ कलम् नैव मन्से फ्रीदोम् ओफ् छोइचे नि बैहर थन्ग जैय। भ्हिकौ कलम् नैव रेस्त्रिच्तिओन् थन्ग। <hesitation> जैय जैय <hesitation> गेनेतिचल्ल्य् मोदिफिएद् कलम् नैव कलम् नैव ननै करन् मन्से नि <hesitation> फ्रीदोम् ओफ् छोइचे अगयि जलन्ग भि नि थोइ।